Ny biby mamofona maimbo be fantako zao a: de <hesitation> ny voalavo zao aloha ny voalohany indrindra, de reny ramanavy ireny, de avy eo koa ny fanihy, fanihy moa zany a mitovitovy amin'ny ramanavy ihany izy fa izy fotsiny ngeza noho ny ramanavy, de avy eo koa reny kongona 'reny.